Légume ndraiky voankazo tsy dia maro mpahay aminay agny mbô tiako handraman-jareo: chou flera, ave bétterave. Voankazo ka, paiso ka tiako andraman'olo aminay agny.